أنا من الاشخاص اللي عندي التصوير صدفه يعني مرات اصور وتطلع الصوره كلش كلش حلوي ومرات اتعب عالصوره واتعب نفسي بيها وتطلع الزاويه أو الصوره أو المنظر الحواليها كلش ما حلو ف حسب معغف يعني انا اشوف الصوره هيه صدفه أو معغف